إذا كان عندي خيار أني أختار جوة خارجة، بختار الجدرة على الطيران، ها الشيء بيسمح لي أتنجل بسرعة وأسهل، وأساعد الناس في الأماكن النائية، الطيران بيكون وسيلة مثالية للوصول في أوجات الطوارئ، وأجدر أنشر رسالة السلام والأمل في كل مكان أروح له من خلال الطيران.